الاماكن المغطات كثيغ حلوي النباتات تطلع بيها <hesitation> نطيق نعدل درجة الرطوبة والحرارة بيها <hesitation> واذا قصدكم بالبيت ف اي هم اكو نباتات بالبيت هم تنحط <hesitation> ويحد لازم يسقيها ماي ويخليها بمكان قغيبي من الضوء الشمس يعني ما مي بالمي تكون مظلمة اي وبس